ايه الوظيفة اللي انا هنكون سيئة فيها بلا شك ان انا نكون سواقة. لاني منعرفش نسوق عربية، وباخاف من العربيات حتى وانا راكباها. فانا عندي خوف وتوتر ودايما نتساءل ونسأل نفسي ازاي السواق بيسوق بكل الجراءة دي وبكل الثقة داي من غير ما يكون حايف؟ وازاي بيسوق بالسرعة داي وعارف يتحكم في نفسه؟ فانا دايما حاسة نفسي هنكون سيئة، فانا لو اشتريت عربية مش هنعرف انسوقها فبالتالي عمري ما هنشتري عربية وعمري ما هنعرف انحقق الحلم ديي.